Yamache kotech konywan taritiki, kopendii po pukochenge suswek, koipu susweki konyoko konyokotuiyo ak. Kora yamachei kopokoputei sakeki koipu kupu kupukoipu sekerik ap pendeki, koipu kora kepepaik ap ingokaik and ko kepepaik ap taritik alak chikameto, <hesitation> koitu nyokotuiyo, konam ko ko ko koteche keswee, kesweenywan.